Bëko bëñoow banaţ mëntíb bul bëko kate udeyar. Pasëk itíb këtíbul rek bëko kañáak, itíb bëko kañáak. Bëko bëkay bí mëmpurir mëntíb mëndiŋ mee bëko dikate udeyar. Má bëñoow mëntíb bá këtíbul rek këwín badug këwín <noise> bañáak, bëko katuli kalik waw. <hesitation>